چیلي د ادبیاتو، میوزیک او هنرونو سره بډایه هېواد دی. دوی ته د "فستا پاتریا" او نورو ملي جشنونو اهمیت ډېر دی. کورنۍ، طبیعت او خواړه، لکه "اسوادو پاینوس" ډېر ارزښت لري. په چیلي کې د اندیز د غره د خلکو دودونه هم لا ژوندي پاتې دي.